gott kvöld hér á eftir ætlum við að ræða stöðu sveitarfélaganna en við byrjum á þessu margir finna kannski fyrir því að erfitt er að vakna í svartasta skammdeginu auk þess sem svefnlyfja notkun hefur aukist verulega hér á landi doktor Erla Björnsdóttir og doktor Erna Sif Arnardóttir sem báðar hafa rannsakað svefn telja meðal annars að ástæðurnar fyrir þessu megi rekja til þess að íslensk

er um einum og hálfum tíma of fljót og þær vilja einfaldlega seinka klukkunni um klukkustund þær eru komnar hingað velkomnar takk ef við byrjum á þér Erla þið skrifuðuð grein á Vísi í dag langa vísindalega grein um mikilvægi þess að seinka klukkunni um klukkustund af hverju er það svona mikilvægt við teljum að þetta sé mjög stórt lýðheilsumál það er stór hluti Íslendinga fyrst og fremst yngra fólk sem býr við stöðugt misræmi milli eigins líkamsklukku og ytri klukku

samfélagsins og rannsóknir hafa sýnt okkur það að slíkt misræmi getur haft neikvæðar afleiðingar bæði á heilsu og líðan en hvernig í raun og veru virkar þetta þegar við erum að vakna sjö að morgni þá erum við í raun og veru að vakna klukkan hálf sex já það er nefnilega málið þannig að margir Íslendingar lýsa svokallaðri

það er

um helgar og á frídögum þá fara þeir seinna að sofa og vakna seinna heldur en að þeir gera á virkum dögum þegar þeir þurfa að vakna vegna vinnu og skóla

ef að fólk finnur sig í þessar lýsingu þá er það að lýsa

íslenskir unglingar eru að sofa að meðaltali sex klukkutíma á virkum dögum

og hluti af þessu er að þeir eru með miklu meira misræmi í klukkunni heldur en aðrir annars staðar í Evrópu en af hverju

erum við að fara seinna að sofa heldur en til dæmis bara Evrópuþjóðir og annað hvað hvað veldur því það er sem sagt að þegar við ætlum að sofa klukkan ellefu þá er klukkan bara hálf tíu já við erum ekkert þreytt já við stjórnumst af sólarljósi eins og aðrar lífverur og eins og þessi Nóbelsverðlaun sem var verið að gefa sýna það svo skýrt að dægursveifla skiptir bara máli fyrir allar lífverur þannig hvaða áhrif myndi það hafa að seinka klukkunni um klukkustund við teljum að það gæti haft mjög víðtæk áhrif og það gæti kannski í fyrsta lagi bætt svefnvenjur Íslendinga og þá fyrst og fremst unga fólkið sem margir eru með svona

eru að fara seint að sofa og eiga mjög erfitt með að vakna í skammdeginu við sjáum að það er mjög hátt brottfall úr framhaldsskólum til dæmis vegna þess að börnum gengur erfiðlega að vakna snemma yfir vetrarmánuðina svo líður fólki ekki vel ef það sefur ekki nógu mikið við sjáum einkenni sem

líkjast ofvirkni og athyglisbrest hjá börnum einbeitingarskortur depurð meiri líkur á kvíða og svo framvegis þannig að það eru alveg ótal margar afleiðingar sem að stuttur svefn getur haft og við teljum að með þessari leiðréttingu að þá getum við haft jákvæð áhrif á svefnvenjur Íslendinga en það er líka talað um aukna

okkar okkar innri klukku það er

Íslendingar erum að berjast við að klukkan okkar er of fljót þetta er auðvitað gífurlega mikið vandamál að þetta sé að fólk sé að fara til Ameríku og ná sér í

í apótekum melatónín og gefa börnunum sínum sem er ekki í samræmi við neinar reglugerðir eða neinar leiðbeiningar en það er nefnilega þannig að morgunbirtan er mikilvægust þannig að við myndum fara og búa í helli einhvers staðar vera bara í stanslausu myrkri þá myndum við alltaf seinka okkur meir og meir þá seinkum við klukkunni um hálftíma klukkutíma á hverjum einasta hverjum einasta degi við þurfum morgunbirtuna til að stilla okkur af þess vegna skiptir svo gríðarlega miklu máli að laga þetta í rétta átt það var lagt fyrir þverpólitískt frumvarp um þetta tvö þúsund og fimmtán sem fékk mikinn hljómgrunn úti í samfélaginu en minni inni á þingi það var meira að segja gert grín að þingmönnum sem lögðu það fram hverjir eru

verið helsta gagnrýnin fólk sem vill geta grillað í eftirmiðdaginn

það er líka skýring á því það er skýring á því af því maður verður þá minna var við þessar breytingar með aldrinum eða hvað já og það er líka málið sem sagt unga fólkið okkar finnur svo verulega fyrir þessu þessari seinkuðu dægursveiflu og það er eitthvað sem að jafnar sig með árunum þannig þegar við erum komin um fimmtugt sextugt þá finnum við minna fyrir þessu eigum auðveldara með að sofna á kvöldin og eigum auðveldara með að vakna þannig þetta er ekki sá hópur sem þetta mun hafa mest áhrif á þetta mun hafa mest áhrif á ungt fólk fólkið okkar sem er að ströggla í skólanum

fólk sem er að detta úr námi og unglingana okkar sem er mjög erfitt að koma fram úr á morgnanna en Icelandair var einn umsagnaraðila í þessu frumvarpi og mælti gegn því að

þetta yrði verulegt rask og fjárhagslegt rask líka er það þess virði að valda svona raski víða í samfélaginu fyrir þetta ég held í raun og veru þá er þetta ein breyting einu sinni og svo aðlögumst við þessu þetta er ekki flókið við erum að tala um að breyta þessu um eina klukkustund auðvitað mundi það þýða það að það verður meiri tímamismunur milli okkar

Evrópu en á sama tíma minni milli okkar og Bandaríkjanna og það hlýtur að vera hægt að endurskipuleggja flugsamgöngur svo það virki þó við breytum þessu um eina klukkustund ég held að lýðheilsuleg sjónarmið

vegi hærra þarna þið

vita hvað hinum finnst um þetta nákvæmlega takk kærlega fyrir komuna

þá ætlar Einar Þorsteinsson að ræða

eru komin þau Eyrún Ingibjörg Sigþórsdóttir formaður verkefnisstjórnar um stöðu og framtíð íslenskra sveitarfélaga og Þröstur Friðfinnsson sveitarstjóri á Grenivík í Grýtubakkahreppi við vorum öll á fjármálaráðstefnu

varst þú að kynna nýja skýrslu um stöðu og framtíð sveitarfélaganna

svolítið að fækka sveitarfélögum og nýta betur skattfé þið leggið til að innan fárra ára verði lágmarksfjöldi íbúa í sveitarfélagi þúsund íbúar hvers vegna eruð þið að leggja þetta til ja eins og

segir þá erum við að fjalla um stöðu og framtíð íslenskra sveitarfélaga

ég fór yfir það í kynningunni minni í dag að við byrjuðum nítján hundruð fimmtíu og tvö að þá er lagt til að íbúar sveitarfélaga verði ekki fleiri en fimm hundruð en kannski það sem eru aðal skilaboðin okkar í gegnum skýrsluna er það að það vantar langtímastefnu fyrir sveitarfélögin í það er rauði þráðurinn í gegnum okkar

þar sem að við erum að leggja til þar og til þess að fara í þá stefnumótun þá þarf að fækka sveitarfélögum þau eru mörg of fámenn og við leggjum það til á níu árum það eru níu ár þar sem sveitarfélögum er gefinn aðlögunartími og á þessum tíma ætlum við að vinna þessa langtímastefnumótun og við erum að tala um til tuttugu ára sem síðan yrði skipt upp í fimm ára megin nálgunin okkar í þessu er sú að við þurfum að kortleggja þá þjónustu sem sveitarfélögin þá mikilvægu þjónustu sem sveitarfélögin veita á Íslandi þurfum að kortleggja hana

þurfum að viðurkenna það að það kostar meira sums staðar að veita sömu þjónustu eins og kannski í þéttbýlissvæðum eða þar sem eru landmikil sveitarfélög það er kannski svona grunnurinn

við viljum helst að komi fram í

okkar skýrslu í vinnslu þessarar skýrslu þá leituðuð þið samráðs við fulltrúa sveitarfélaga víðs vegar um landið eru menn sammála um þetta eða er þetta eindregin niðurstaða ja það er

rétt eins og þú segir við töluðum við mér telst

kjörnir fulltrúar starfsmenn sveitarfélaga og það er alveg rauður þráður og ég tók nú svo sterkt til orða í ræðu minni í dag að segja að það væri ákall frá sveitastjórnarstiginu um breytingar

þetta er einstakt að hafa þetta veganesti inn í áframhaldið og þessi skýrsla sé umræðuskjal nú ætlum við að taka umræðuna þú ert sveitarstjóri í Grýtubakkarhreppi þar eru þrjú hundruð og sextíu manns íbúar hvað finnst þér um þetta skýrslan er merkileg og við erum sammála um það að sveitarfélagastigið í heild þarf að styrkjast en við erum kannski ekki sammála um að sameining minni sveitarfélaga leysi allan vanda sveitarfélögin eru að leysa verkefni og þau eru fjármögnuð með ýmsum hætti meðal annars í gegnum jöfnunarsjóð og verkefnin

ekki endilega ódýrari þó að sveitarfélög séu sameinuð það er ekki ódýrara að reka grunnskóla á Raufarhöfn þó það heiti Norðurþing við sjáum samt að það eru sum sveitarfélög sem

á jöfnunarsjóðinn og fá jafnvel allt upp í sjötíu prósent sinna skatttekna úr jöfnunarsjóði ekki getur þetta verið eðlilegt nei það er kannski ekki eðlilegt enda erum við við erum ekki á móti sameiningu sveitarfélaga í eðli sínu en þau eru bara misjöfn og aðstæður eru mjög misjöfn eftir stöðum mörg lítil sveitarfélög eru mjög sterk fjárhagslega

góða þjónustu ef að þið yrðuð neydd til þess að sameinast ja bara segjum Akureyri hvaða hvaða afleiðingar hefði það í för með sér ég held bara að nánast allir íbúarnir séu sannfærðir um það að þeir fengju verri þjónustu eftir heldur en að við erum að veita já þið leggið til að fólk fái ekki að ráða það verði ekki kosið um svona sameiningar í framtíðinni hvers vegna í fyrsta lagi þá erum við að horfa til

sögunnar við höfum farið í gegnum

á Íslandi ég þekki það sjálf á eigin skinni hafa búið í litlu sveitarfélagi og stýrt litlu sveitarfélagi í átta ár að sem verða eru mjög og sárin eru lengi að gróa kosningar eru frekar til þess að kljúfa heldur en að sameina en gengur þetta ekki algjörlega gegn því að þeirri lýðræðisþróun sem við höfum einhvern veginn viljað sjá í þessu samfélagi nei það tel ég ekki vera enda hefðum við ekki sett það fram þannig þú getur haft samráð við íbúana á svo margan hátt ég held að það sé svo mikilvægt að virkja íbúana að því að móta samfélagið sitt til framtíðar það er í raun og veru það sem við

viljum að umræðan og samtalið snúist um við viljum móta samfélagið til framtíðar hvernig viljum við sjá landið okkar og sveitarfélögin til langs tíma hvað finnst þér þetta að fá ekki að ráða það er nú þetta með lýðræðið sko það er svolítið fjallað um lýðræði í skýrslunni og það er það er kveðið á um það í Mannréttindasáttmála

Evrópu og stjórnarskránni um rétt sveitarfélaga og rétt íbúa til að ráða ráðum sínum í sínu nærumhverfi og okkur finnst það skjóta skökku við að það er lögð töluverð áhersla á lýðræði og íbúalýðræði en samt eigi að taka þennan rétt af íbúunum við minnstu sveitarfélögunum til að ráða sínum ráðum sjálf að þessu leyti þarna er ákveðin þversögn má ég kannski aðeins vegna þess að þetta var í lögunum nítján hundruð áttatíu og sex þá var

ef að sveitarfélög voru undir þeim mörkum í þrjú ár þá voru þau sameinuð án þess að spurja íbúana eins og ég benti á áðan þá hafa verið mörg tækifæri til þess að ræða við íbúana önnur nágrannalöndin hafa gert þetta Grænland Danmörk og Álandseyjar ætla að fara þessa leið þau ætla ekki að spurja íbúana sína það er bara ekki til nein rétt tala í sveitarfélögum með þúsund íbúa eða rúmlega þúsund íbúa eru í mjög líkri stöðu rekstrarlega við erum í samstarfi við sveitarfélög eins og Eyjafjarðarsveit sem eru rétt rúmlega þúsund íbúar það er í algjörlega sömu rekstrarstöðu

við meira segja erum að gera meira heldur en þau á sumum sviðum við erum að reka hjúkrunarheimili

og þetta gengur ágætlega þetta snýst nefnilega ekki bara um hausatölu þetta snýst um landafræði félagsmál og

fjármál og þetta snýst um miklu fleira það er ekkert sem segir að það sé léttar þó það sé búið að sameina takk fyrir þetta við verðum að ljúka þessu tíminn er búinn Eyrún og Þröstur takk fyrir komuna takk gott kvöld það þarf barnakór leikara tónverk eftir Atla Ingólfsson sem flutt verður í hafnarborg næstu helgi hefur áður verið fluttur í Gautaborg og Osló en er nú settur á svið hér á landi í fyrsta sinn höfundur kallar verkið en málin flækjast þegar leitast er eftir nánari skilgreiningu ég gæti hugsanlega lýst honum fyrir ykkur en það myndi kannski rugla ykkur

í ríminu vegna þess að ef þú spyrð mig um hvað það er þá myndi ég spyrja það fer eftir hvað þú ert gömul vegna þess að fyrir fyrir börn er þetta eins konar ævintýri um konung sem sem elskar fólkið sitt og ákveður þess vegna að ganga af göflunum eins og fólkið en fyrir fullorðna þeir lesa úr þessu önnur skilaboð alvarlegri á köflum vegna þess að það er sem sé undirtitillinn við þetta verk það er góðlátleg ádrepa um vatn og vitfirringu má selja vatnið hver á vatn og hvað er vitfirring hvað er geggjun og svo framvegis fólkið sem þessi saga er um var mett og

allir vinir fólkið sem þessi saga er um var mett og ánægt og allir vinir fólkið sem sem þessi saga er um var mett og ánægt og allir vinir það er hægt að lesa allt sem gerist í verkinu og það virkaði þannig þegar það var frumsýnt á sínum tíma þá voru börn sem skemmtu sér konunglega og svo voru kannski senur sem fullorðnum þóttu jafnvel

þetta getur gerst þannig að ætti að geta höfðað til síðan er kórinn verkið er svo sem hugsað fyrir

smærri kór nú eru það um tuttugu og fimm stúlkur sem taka þátt það bara hljómaði svo vel þær eru svo flinkar skiluru þessar stúlkur í stúlknakór Reykjavíkur það var ekkert hægt að vera að velja inn í þetta þannig að það verður alveg heilt heilt flóð af þessum dásamlegu stúlkum sem fylla rýmið af söng sínum Atli segist viljandi stíga út fyrir klassíska þótt verkið sé ættingi

óperu er hann býsna fjarskyldur já ég er með vilja að stíga út fyrir það vegna þess

vegna þess að ég er núlifandi það vill svo til og einhvern veginn finnst mér það að semja

litað af

konar aríur það eru eins konar

þegar ég sem aríur þá hljóma það eiginlega meira eins og eins og hvað eigum við að segja samtal með ég læt allavega ekki syngja í venjulegum venjulegum skilningi þess orðs nema kórinn sem syngur nokkur segjum venjuleg lög sem hægt er

syngja með en þar sem við erum öll eins og þar sem að kóngurinn er ekki eins og

þá er kóngurinn Þýskaland tekur íslenskum listamönnum opnum örmum segir Víkingur Heiðar Ólafsson píanóleikari sem hefur gert út frá Berlín undanfarin ár og komið ár sinni vel fyrir borð hann hélt sína aðra tónleika í Konzerthaus á dögunum og á næsta ári gefur hann út sína aðra plötu hjá Deutsche einni virtustu plötuútgáfu heims björn Malmquist og Freyr Arnarson voru í Berlín maður

ganga inn í þennan dásamlega fallega sal hérna í Berlín og ég velti því fyrir mér hvað ertu að hugsa þegar þú gengur inn það er mismunandi eftir mismunandi kvöldum í kvöld var ég að hugsa bæði að anda djúpt anda ofan í maga svo fór ég líka að hugsa bara svona þér að segja um stólinn hvort ég hefði ekki örugglega haft hann í réttri hæð eða hvort ég þyrfti eitthvað vandræðast með hann

að vandræðast með hæðina á stólnum

öllu máli sko en maður reynir að hugsa sem minnst samt maður fer í eitthvað annað ástand kannski fyrstu innkomunni eins og í þessum konsert nákvæmlega hvernig maður vill móta hana

hvernig hún á að vera í rýminu það er svona margt maður maður veit aldrei alveg hvað maður hugsar maður getur aldrei

maður reynir að stýra því um of þá koma einhverjar svona fáránlegar hugsanir verkefni kvöldsins er konsert númer tuttugu og fjögur fyrir píanó og hljómsveit eftir Mozart stórkostlegt verk segir Víkingur það er ótrúlega skemmtilegt og svakalega erfitt

gerir af því að þetta er í rauninni mjög gegnsæ músík og það heyrist allt maður

nakinn í henni svona tónlistarlega

það sem virkar kannski einfalt heima í stofu einhverjir svona einfaldir skalar eða eitthvað

fimmtán hundruð tvö þúsund manns í salinn og allir að horfa á þig þá

gjörbreyst í einni svipan þannig að maður þarf alltaf að vinna hundrað og fimmtíu prósent fyrir Mozart og þetta einfaldasta er oft það þetta er í annað skiptið sem Víkingur spilar í Konzerthaus í fyrsta sinn með hljómsveit það eru fleiri tónleikar á dagskrá þarna næstu misserin Víkingur virðist vera að festa sig í sessi

í

já kannski ég er nú búinn að vera hérna með annan fótinn í fjögur til fimm ár

og elska þennan kúltúr þannig að rosalega mikilvægt fyrir mig að hafa Berlín og Reykjavík líka þær eru svo ólíkar og jú ég elska þennan þýska kúltúr og Deutsche

auðvitað með bækistöðvar hérna í Berlín þannig að þetta er svona svolítið mitt fólk þetta Konzerthaus nú er ég að spila hérna í annað sinn og mun gera

meira á næstu árum og líka Hamborg þannig að já Þýskaland tekur Íslendingum mjög opnum örmum held ég

geti sagt bæði í tónlistinni og líka auðvitað í öðrum listgreinum sá ég mann inni í búningsherbergi hjá þér sem tengist Deutsche

hann kom og ég hafði nú ekki hugmynd um það sem er kannski ágætt gott að vita það bara eftir á

bæði frá rómantíska tímanum og tuttugustu öldinni mín eigin umritun er þarna þetta er næsta verkefni þitt með Deutsche

er næsti diskur og svo svo má ég víst ekki segja hvað kemur á eftir því